Nokkuuje, hono no mbiirumi nii tan, minkaa makka njimmi yaade, arabi sawdit. Ko njimmi yaade duu yaade hijjoyde walla waɗede umra. <hesitation> So ɗunɗoo yaltii hen, amerik, sabi amerik e siin, ɗee nokkuuje tati ngoni ko njimmi yaade.